حسب المتواجد في القرآن الكريم رب العالمين خالق الكون في ست أيام، <hesitation> هذا الشي المتواجد بين يدينا، وفيه بعظ الإشكالات، وبعظ النظريات المتداولة عن انقسام عدة نيازك هي اللي تسببت الأرظ، أو كذا، ولكن برأيي الأشياء الموجودة بالقرآن الكريم هي الأشياء الصحيحة.